Perahu layar ndia ana la'ok nai tasioe lain ana Kanu layar, layar ndia tujuan a untuk ana ho'u Anin ma Na dorong ofak a ela ana la'ok terus ofak ndia ala paken untuk ini liburan nai mamanak yang mana'a.